Prima coza spostu tüti i mobil, pöi apres pasu bin l'aspirapuver ën tüti i cantun, vizin a le porte, vizin a le müraie, ënt i battiscopa, pöi apres endua ch'a a pasa pa l'aspirapuver, pasu ën penel o ün piümin e pöi dopu pulidu ël termusifun dël riscaudament, pöi apres pasu l'aspirapuver sü lon chë l'ai campà fora, pöi lavu per tera e bütu a post i mobil